אמאל איז געווען א מעשה פון איינער וואס האט- זיי האבן געווען אין אינסטאנבאל און זיי האבן געמאכט עפעס א ווידיא, א קליפ און א חלק פון עס איז געווען וויאזוי זיי- זיי האבן אויסגעשפילט א מעשה און ס'איז געווען א חלק וויאזוי איינער דארף אריינווארפן א- א- א בעג און די- און די וואסער, א זעקל און בטעות האט איינער אריינגעלייגט זייער א שווערע זאך אין די זעקל און ער האט עס געשאסן אויף יענעם און יענער איז אריינגעפאלן אין וואסער און האט פארלוירן אלעס וואס ער האט געוואוסט און ער האט גארנישט געדענקט ווען ער האט זיך אויפגעוועקט.